ईरान। शबे यल्दा योह एक तेंचो सान जो थांडे ते माणतात, म्हणजे कालोखान ते उज्वाडाक महत्व दितात। या राती लोक कविता माणतात, काण्यो सांग्या आनी जेवाण जेईतांत ख्यप गजाली करतात मेईतांत। नौरुज योह उत्सव ईरानन मिडल ईस्ट, सेंट्रल आशिया, आनी खूपा जाग्यांचर जातां येंचो अर्थ असो असा की डे म्हणजे। वंवो दिस तेंचे कपडे समके मॉडर्न अस्तात चडशे बायलेचें, बायले तेंची म्हाथ्यार कपडो घालतात, आनी कमी आंगं दिसता तसंले कपडे न्हेतांत। हायसर म्हारक चित्र आनी खूप तरे <hesitation> तरेचे वस्तू सुधा मेईतांजे <hesitation> जगभर दमाद असात आर्किटेक्चरल। पर्शियन कार्पेटस सुधा खूब फेमस असात जे आणिंग खायसर मेलणांन।